Punna ri papileayya antara motoro na oto, e kupileangi nakke motoroa. <hesitation> passang ma bambang ngallo. Mingka anre' kusessa ammalli bengsing. Ka punna ngoto ki, <hesitation> anre minto' ri kabosiang iyya, mingka punna kamunnina lansulukki na diangngoto na punna nganu i, e mace'a tala kupakkulleang. Ka punna motoro na lari parri-parri, e lacciri ji. <hesitation> jari punna ri papile'a anterea gaci'na anu do, <hesitation> parallu kalea injo antara oto na motoro, e riekangngangi motoroa. Ka <hesitation> punna oto kulle jaki nginrang punna garring-garringki. Ka punna motoro iyya anreka, anre mo yya, sessaki. Kulle lampa ni pake ri kokoa, lampaki ri kantoro, bole todo', lacciriki lanteyya. Tala mace'ji punna, manna mace' iyya nu rianu ji punna motoro. E apalagi kamunnina sistem barko' mi ripake. Punna na malli ki bensing toh. Ri anua ri pertamina. sessa kusa'ring. Punna motoro ja, anre'ja. Mate paja'na tala langngura ji iyya punna anuyya, pa'banyarang paja' pole ansessaki punna oto. <hesitation> parkiranna njo pole punna ri karoa'-roakkangngaki nu hatang kalea'. Jari motoro mintoppa ntu haji' punna bansa nu lacci'-lacciri rijama. Iya ji intu hatanna mingka punna ammantang-mantang ki ri anua toh, punna mantang ri kotayya. Punna ri pedalamangki mantang iyya, beh rekangngangi motoroa, lacciri taua allante. Na apa to'ji la ri pake, lampa to'jaki ri koko. E oto akkulle jaki kamunnina asseha punna oto ja iyya. Injo, pakunjo ji.